Ha aia andra aho zaho regny? Ha mba mipetraky amin'ny tranon'ia koa aho ty? Hee, ia moa ny anarako igny? Na ny anarako agny tsy raha haiko aby hoe ia. Tena tsy misy raha tadidiko mihintsy ny mombamomba anahy. Na ty trano ity tsy haiko hoe tranon'ia. Aia aho zao? Ia moa ny anarako?